هفضل ان انا اكون موسيقار علشان انا بحب المزيكا ونفسي اتعلمها <hesitation> وبت- وبتخليني دايما احس بهدوء وسلام نفسي ونفسي بصراحة اوي اتعلم الكمان او البيانو أو الجيتار أو ان انا اعزف على العود كلها حاجات نفسي اتعلمها في يوم من الأيام.